إيه عن نفسي إيه الحقيقة مع التقدم والعمر يعني تكون أكثر تعقيدا يعني بسبب مسئوليات، شغل، عيلة، أولاد كلهم يعني لما تكبر تتراكم القرارات المهمة والضغوطات وهذا اللي يخلي الحياة أكثر تحديا بس مع التحديات في تجارب بتخليك أكثر حكمة إنك تاخذ قرارات صحيحة.